نختار اني نكون مؤلف مشهور على خاطر هكا نحس الكتيبة تعطيني هكا الفرصة باش انا نعبر على افكاري انا و مشاعري بالحرية اللي نحب عليها و يقعد عندي تاثير مستمر معناها عل عباد و كي نشوف الكتب نجم نشوف نعطي القصص متاعي انا اش تعلمت فدنيا معناه في كتاب مش كيما اني نكون ممثلي